Eelevandiq ummaq perädü suurõq. Et noq, nä ummaq kõgõ suurõmbaq kuivamaa eläjäq. Tuuh mõttõh, et tuu um vaest näide kõgõ esiqsugutsõmb asi. Ja et näil um lunt, suur, pikk lunt, minka nä vett mõistvaq tõmmadaq ja asjo võttaq. Tuu um väega esiqmuudu asi näil.